<hesitation> Tagnàna roy foagna alongany hatreto efa nipetrahako, <hesitation> ta Vatomandry a nipetraka <hesitation> sivy amby folo taona za ta Vatomandry, de Tananarivo a nipetraka telo taona takeo ngamba zegny nipetrahana ta Tananarivo.